Edhe këtu janë shumë differenze, kali rrëngëllis, ghajdhuri bëllet, pran ghajdhuri ë më i shkurtur e kali më i glat, janë shumë le differenze, pran per esempiu kali ë më i bukur.